kh adon dammughal ni don babba suudu hander gwado mei ko sakata mei woodi jamde awaatata hander jamdi mei o'n falata jogha banduu dammughal mei awaawata babbita sai taa anaftare be babbi tirgyel mei toh boo be sakata o'n sakata mei atuurata hander luggeral jamdi mei sai joogha non-non wawata sai m andi babbitetaa sai mo'mamari babbitirgel mei